Mbô hampihenagna gaspillage an-dakozia igny akao zegny, mbô miezaka antegna le fanoko votrika antegna fogna ividigna. Ohatra anao mandeha bazary igny le mba fanokon-tegna mianakavy fogna ividigna fô tsy mividy maro loatra. Avake raha ohatra ka tsy lany dia ezahana mba avadika tehirizigny. Ohatra zao anao mividy fruit regny izy koafa tsy laninao, avadika confiture hitehirizana azy.